באש טטוי אלמלאבס בטוריקה צחיחה، פרש אלמלאבס עלא סטח מֻסתוי ו נקי، בחאל טאולה אוא סריר، אִבְּדָא בטי אלאכּמאם נַחו וסְט אלקמיץ אוא אלסתְרה באש מא יבְּקָאוש מתדלִין، טי אלג'ואנב ללדאخل בשִכּל מֻסתקים ו חְלִי שִכּל אלקמיץ מֻרבַּע אוא מֻסתטִיל، מן בעדא טי אלמלאבס מן אלאסְפל נחו אלאַעלא בשוויה בשוויה חתה תוסל ללרקבה، חְזֵן אלמלאבס פי שִכּל מֻרתבּ פוק בעְדהא פי אִלדולאב אוא אלרף באש תחאפס עלא שִכּלהא ו מא תתג'עדש.